a mɛ ve-nu dirɛti sisa sisanɛ mu su'anni an envoyer SMS lo nasona abe mu yi'a to'a nɛ a a fuwa fuwa fuwa to'a oyi voro naso to o majiro naso direct ami woro biyo mi ose a worohan lo naso a o woro bun